Nduchi yexo'o na'a yexo tauxo raja tuu yexo, ho yandixo ya'á chí ndachoxo ya'á ndina yadixo ndakexo ña'á ndakexo ña'á ndakexo kuenta ajó ndakexuu chí yandixo nukón ndayii ya'a tuchi yexuu ndona yekuxo, kuenta raja tuu kuena ján chi keti nuu kuenta raja tenuu pozol yexunaja yexuu yaxuu yexu ndetuchí ján ye'e kué ndamodo iho yikenró otuchí ján.